Ndikka to mi naasti piiroowal jooɗorki a laato kombi kenirgel, ngam to mi jooɗake kombi kenirgel kam, mi foti mi waɗa ka laarugo yaasi, mi waɗa ka laarugo duule, mi waɗa ka haaynaaki les, mi laara mi yiya ko mi annda, mi ɓeytoroo ilmu e faamu.